Chiwani putlakganana xa totonaco akgtim akgto. akgtut. akgtati akgkitsis akgchaxan akgtujun akgtsayan akgnajats akgkau akgkawit akgkutu akgkutut akgkutat akgkukitsis akgkuchaxan akgkutujun akgkutsayan akgkunajats akgapuxam pixamatim puxamato puxamatut paxamatat puxamakitsis puxamachaxan puxamatujun puxamatsayan puxama najats puxamakau puxamakawit puxamakuto puxamakutat puxamakukitsis puxamakuchaxan puxamakutujun puxamakutsayan puxamakunajats tatipuxam tatipuxamatim tatipuxamato tatipuxamatut tatipuxamatat tatipuxamakitsis tatipuxamachaxan tatipuxamtujun tatipuxamtsayan tatipuxananajats itatsient atatsiento akgtim itatsientoakgto itatsientoakgtutu itatsientoakgtat itatsientoakgkitsis itatsientoakgchaxan itatsiento akgtujun itatcientoakgtsayan itatsiento akgnajats tutunpaxama kau